<hesitation> Zanvie Zanvie zen̈y fanomboa- taon̈a amin̈'in̈y bôka atao oe bônane àby in̈y, amin̈'in̈y zen̈y ten̈a mafantatra raha tokotrin̈y atao halian̈a ndraiky raha atao jiàby atao mandritra ny taon̈o araiky. <hesitation> Fandian̈ana amy lafamy ohatra karàha zen̈y.